Aylluykipi, imaynatataq qulqiykita waqaychata yachayninkichis?.

Imaynatataq llaqtaykipi runakuna umalliqta akllanku ?

Unay runakunaqa munayta tusuqku, kustumbrikunata sayarqanku kunan tiempupiqamm chinkaripushan chay costubrikuna.

{No audible} tata tatamamakunalla yachachiqku rimaytapis qilqaytapis, kunanqa escuelakunapi yachachinku.